Tii r itan hima kkah yi weda təsə mba nyi sak təsə a boots its yita ti danda mee ta roba sa tan kee ta himan yisak təsə ta roba wa, yita na ɗam baba tomaa a putwaato robawa tə thisa tan tima bədee-a bəde naso meets pnsapuwa tan sak ba pawa aa a sako a roba wa <noise> roba tamtam tiiri tan hir hira, an hira pamsa mee ka tə konta hir na, ban m’ǎ mee nwa ban ma’â mee ɓet ɓa maa naa robə hira sora baata ban kee mee hita kara mee nga kweera nga kaa girra mee semma tafara nga kaa nga hiwra ta ma hirta boi-ɓoi a roba tanhirsawa hana han meera wani meera to ma hira hira ra maa yima dandalira kan tanma hir hira ra n kemre kukluka hir hira ran keme hoiyo, tan hira tan keme pert, tan hirta tan keme honi ta ma hirta boi-ɓoi u tan hirsawa uu hana yamni kiya kem aa batba maa rau <noise> ba ma mba an saksaban kwalaaviwa tans tan per perts u hana han mee u han kowane meera tan per sawa Ran hir hirta un teesa waddawa tee nodawa nga ete mee yi modona hana meets rab tatn kuvan ka kwau wa a keme a tee woba, wodan tee sa kara rau nda hira ɗam ən hir sa hira aa ti pomrawa ta ma hirta ɗam um kee sa mee honora, honoba kad wina sirts bats ban saksa tang tang ban rau honsiyo rau rau mee manga honora an weda mee nfa maa etera nga maa ete ra auwe ngekelek, amma mee nga maâ ete nəən hob nga ma twelve bra səra u kə ngan hob ma hob ma labra a nga hob ma labra aawo labra sara kuma ka nga sama har awo kaa pedepedeɓa, mee nga kan kaa pede pede ba ra weda mee nga kung paraara ra baa nga sirtsibəts bəs iɓa kan sa meets pusapu ba ɓaa hob bən kuma ban weda tə yadda ɓaa hob ɓasaya ma mbə ɓən tomsaba a fer usuba ba hana hana kangwaw maa, hana ƙa tə tomaa ding ra amma ngawa ɓan weda ta bi ka ban saksa tang tang ater usu ɓən səksəba bən bən bən na honoa bən na honoa ko bayan hono kuma an ko kao hir hors diira hirra an keme urutu urutukawa rau əndə kəd baatə wa tən kəd ɓaats. Ngaa ɓaa risiba ma baa kiro ba ma ɓaa tuwa ba an pama a kəd baata mee kad baatana a pamaa a hiru a pamaa a hǔû daaso ko pan kaa aa niima kito ngah yaayo samma wuru kawaraya amma nga baa ba kaâsa a samba, ankaf baatə a <hesitation> har kuba a hùù a kad keke ma ɓaatə pusapu taalasawa bantom bəsəba ɓəsəbə le gwarg wa maa le gmag wa maa tar pdera u kana kee sem meets pelerra ta lesə nəsə ba wa nga ngwa laa a tom yei tom yisem kokrokrawa ammaus yi kad maa yo huk lukta ale baa pere aa nang maabiri saàd maabiri woa baa ale em nuusaba kawai kaa a nang baatan kas nang ma boots ma kwaeera saad mee minii mee nangsən maaso nau pen keme yin perton weda mee a ndə tonesi a tiiriya kea-nan weda mee tone si a tiiriya batantomsa anban tomsa ba ma lau waatowa ba ba tomsa ba dana ete ma kiyis kon tone fer tangwa rau sem mee kob ko kanda suwa <noise> an konə dote an madkə ɓa ete kiyaa ndza aa na tone ən mədkaa a doots. Baatan keme toneyi maa kana doots rab tan ya mma ka doots tatan toneya maa ka doots kwu toneya ma kana doots baas har an kan doots pu keida mee an kwan tonewa tang tona ɓan kon ma soots mad, ama nga a nawa tona an kon ma kobo mbən səksə tang tanf ba a basa ba rau naso maa ndan madkaa dots sata mee kee a madkaa dots kobowa naso mee a madka mee kem doots pu kobo usu tomni kob’usu kaa madkwa kiyi kangga u kee mee nda kana kon kee nauffa mee tan yau mee tas konwa tang mee ka waa tone an waasawa anwaa tone ma lau an porta tobonda koa niiya nstri mad, a kee minui tə war tona hambai pata kon kono, peera an tom a nda wela akem wani na waa toneyan mee mbaran na anda wanta a tom maaso har a mbara awoa kon baata a nda yadda fer ete mee kiyi kon tone tantom sawa a robawa ma kawar towa wa maawa ta ma dətə kən boi boi ar konsa tonawa, amma yi kar tan boi ddəm yi sem nga u wina tang an konsa tone kaɓara nga naso kontonewa kuma yoma kongas kangas lawwatowa mee minium an madkaa kobo kobo baata peera ba kaâ ba tiri ba pamsa mee ba tiri àâ bə kosə ko maa mee ba kon tone kawora an siyo naso ngana maa an yoryorto seve A kad kadoo kwalaariu pam mee aa a kad kadou u tee baatar wa har kaa tom kwallar u kaa hir kandawaya, amma ngah nasowa maa na kans pam mee komaa keene eě a kad akadoo pamsa mee a dim ma mba tangtang ba u kwalaari an saksa sa yab yab siyi beesa fin fir ta mee kam kəbə ka ba yawa bə yar demba ale bə keme aa aâ waato tang fa ka tan tom maa tang fa ka tan tom maa tang fa ka ta ntom amaa mee aa aâ a kaâ a fadka mee emba bə hwa mbə ɓa tomsə tang tang ba saadda rau ram kiyi kaa yi rom kwalaari amma mawa maa yaake yi kaa yi dim bəsəsa, sita pee bəsəkəta ɓaata ma ɓa kaa bə dimra amma mee kam ka kas admini hanan yamni pam mee an nai pam mee ndə hura sa’adda kaa nga nanaso ɓa bə peesə mee áá tan tomaa robə ɓa a ee lalayawa ma ngawa mai ee bə tən tomsa ɓa kuma peera bəkaba ti timmun hon a tang tang ka ka roba ma ɓan <noise> ɓosa ɓan ma siyaba mee nga tomsa bəka na mee yi kon a kuda siyaasara nanta ba kaa bad diira ba nga nanta ba kaa bad diira ɓa nga kura nebto ra peera mee ete koyi húúran basa mad ba kaa bad diira na laudiirawa ka tom oro ka tom orosedede mee miniu bu ɓaa tombə ɓa təəsəra, ba ɓaa tombə ɓa sem ukwalaari wara <noise> tang fe mee ete tin fa mee tang a roba hmba maa bu ta tisa wiiyo ba ta tin mee ta tinfa mee ka tom maa na hana ka keme baa woa kito hana ka keme bəa woa kwalaavito. Ete mee yi woma bə tentena towa rana kai bad ɗaɗanara kiyi wo woyi wav kiyi war ma pant risiwa semra ma balle ran ke kayi tom maa nga kaɗoiwaro ngawa maa abu ka tan tomsa tang tang ba sor ta bata ba kausa mee ka ban tomta ka ban tome terusuwa maa tase ngawa mantomta ba hiiya hiiya ba tan kana mee kam bəbə kaâ ɓə yana mee bata dim basaba ma ngaa lado owa ato a putta diwawa kam kə kaa a tom kwalaari peere kan ba pam sə mee kam kaa sakba fa sai mee kangya ya tanf tang siyin re pa kaa kad kwalaari ma baatawa mee kang gaa yaa siyiyara nə weɗa mee kaddo kawa tha kadtom <noise> waato lau waato ka ta noona sai dai a kaa atom u pamsa mee kam a tom yabwara, amma ba tan saksa tang ba ma u ngwa maawa so a bə tan saksaba an waɗasə aâ aa ɓet ba maa nda bet roba ɓa na banakam yamni hana kan ndə hammi u kaah yi wo bə ma mbəsa kan ɓoi-ɓoi bolu ban saksawa a bosa yin weda mee bet maa ba nda bet wed a yiri kan kanmara ba ete yi səksə yim kan kanmaig peera hana ete kayi kan ma kanmara ra a ba tin saksəbə ka kaâ anda mee yi eê maaya yin weda yi eda maaya bə sa̱kaa bəta hana ka ta kona tə fas hmda tan weda mee ta baa roba basa ba sakaa ɓə yi boi sem ngau u baats ban səksə wara mee miniu peeran u kwalaari wa peera dəm sem u kwalaari wara. Hanangaa yadda baatas ɓəsə kanya sem bə səkaa feê feeya yin səksəwə atom bə kwalaari sede ra peera ndə ba kwalaariɓa peeva sem u kwalaariwa ra, amne kan mara ba səkaa batass bə səkaa bəa a panthaa diwa wa ndəkwalaari ɓa thiritiiri nda ba kwalaariba be sem kwalaariba u sem kwalaarira yi tom nge kelek saye ngawa maa amma mbu tan saksa tang tang ba mee kana ka kaa bə lə dim bəsə sa kamki yi rom boi dəm ma waato nga wa tan kadsa maaso kawai tə sem ma ham tisə dura barawa amma kaddo waato ngwa maa han mba tan səksəba maaba mbu tan səksəba ƙan boi boi an wedasə əa əa betɓa maamu ba ɓan səksaba ɓə maa baban saksanban mbu səkaaɓosa nau yi tomon kwalaari mba təo səksə ɓə ngawa maa rau yii fad yin fadaa dangt yi fed yino fad tiiri tiiri yin fad yab a yadda pamsa mee kama yi fadya a puttaadiwa maa hana kas mbə səksa ɓa dəm peera dəm yi badau ɗada damsa rara amma peera tiiri hiri yi yaa ɗada pamsa meekama a səkə kwalaari mee kad kavoowa a puttadiwa wa karin ɓa tan wo ma bishara bə tən saksa ɓafa yitomon yab